Nunnbuan dhxídhxi, dhxídhxi porque napaa que rapa biñasxhi gui´dxain nin riu rua yídziluh, dhxídhxi nu chiopa ñaama. ya siga dhxídhxi chin xiínnluma chetiru nin mas chula, nin mas guro lanh sleluh par cu´eruma galo gusobarú s ñisaru lo deh rta´bi,´bin chxíchi dxiínnluma, sa´bima loh du´h, del aí chíu gahcane ih, gusabirun tu du´hin loh yahaga, chxíxhi curu ñainma par gahca dxiínnruma cun tu guchillo sxhubiru yanhma tin guxchi rinchí guiria gachetiin tin sxichi siga chula re s buelinrú potque del ih hay gunsacalun sgasahn hay shee rinnan yanhma pues nicxhí sgasxha buela, ya de buelachi dhxídhxi ama yhullalo gucxhi, cheneruma loh ñisa nin zoba lo deh, ñiza rta´bichi culuma lonh par guraruma guiré dubichí tixchima, binexchu ya que barati dubichi tixchima, chxíxhi cheneruma sabima lo deh xhuima, tin sicxhí na costumbrera buiinn- ca´dxi xhuíma, este tin dericxhí cheneruma lanh lavaderu chxíchi guidxibima chxíchi cheneruma chxíbama losh muesharu, chxíchi cueru lan´ma, galoh cuelú lan´ma gusuiruma, cueru mollejama. cuelu ñama, bushugañama, gaxhetí, garati tin hay gashuicxhi reen, ya de ricxhi gusuiruma gaxhetín. Xhe´ma lanh tu tina gudxibi buelachi binechu binechu tin chin cha´lo gudxibi buelachi, chxíchi chenerún zoban lo deh par gacán caldu chinn- zoban lo deh buela buelchxíchi, chxíchi ría shchxiadxú ría nun cuminin ría dxíchyu lonh ría batagayáhxu tin ría dzidxi lonh guahlu blacachí biananh, tin sichí ga´ulúhn del ganashí calduchí gunluma chxíchi guicarú dxíchyu gusuirú cun tu dxiña cun tu culandrín tu yiimannin tin ama gucá ganh guíma tin par zobaru ga´uluma, gunluma servir lanh platu ga´huluma chxíchi su tu refrescu cun guéhta ga´uneruma.